ओवन मा भुज्जी भुनानो ते सबसे पहली हमुन अपरी क्वे भी पसंदीदा भुज्जी ली ल्योनड अर वेगा बाद हमुन वेते ओवन मा ढाल दयोंड अर ओवनो तापमान जु ची २०० डिग्री सेल्सियस पर सेट कोर दयोंड अर वे भुज्जी ते हमुन बीस से पचीस मिनट तक च्वोड दयोंड अर वा आपही वे ओवना प्योंट भूनये जोली।